ओर्गनिच् अर इनोर्गनिच् फूद् नि दिफ्फेरेन्चे अ बेने दि। ओर्गनिच् को है जन्ग् अ नतुरल् वय् जन्ग् है। कय न हि जये ओर्गनिच् फूद् को, इनोर्गनिच् फूद् को। अर्तिफिचिअल् फेर्तिलिजेर्स् उसे खलम् न न हि कय न हि जये। भेने बसिच् दिफ्फेरेन्चे अम्पै न हि। ओर्गनिच् फूद् फोर् को बन्सिन्, अनिमल्। अनिमल् एक्स्च्रेतिओन् नि मनुरे पोर् जन्ग्। खओ दन्ग् जि को जन्ग् गुबर्कि हसरत् न। गुबर्कि हसर् बे जन्ग् है। भेपर् को अर मव पर् स्यु न हि बेसद्। भेपर् को फेर्तिलिजेर् खलम् न न हि। जि को जन्ग् है नतुरल् वय् जन्ग् है। फेर्तिलिजेर् खलम् न न हि। भेको बहने जये बेको न। ओर्गनिच् फूद् जये बेपोर् जन्ग् न। अम्प इनोर्गनिच् फूद् न जये बे। जे को है उरेअ, रे, बिओदेचिने, नित्रिच् ओक्सिदे पोर् बै न न हि। खोदल् न न हि। जे को है कय न हि जये। भे फूद् को न इनोर्गनिच् फूद् न हि जये। भेने बसिच् दिफ्फेरेन्चे खबि बै।